Asika menatem ngo da bes mamar ia mentem ngo mamar nekena bengang kama bengang mucheves da chama rua ma amusta thi naik ura ta sana tikino na ma ithang glan na vik ma tha drem ti nugueik tanugueik da bes a mar pes. Ura chlan ia isim ngithinok da ngithi pat pa ut ma chlan ia mena tem mut. Diva vadi menatem mut da kini chama isim ngithi pat pa ut ra rura thi naik di thi bang nava rot ura, thi tal achevama ithang diva thi talava ithang dava nga thi nokpth ut de bes mamar ia vadi manatem ut. Mamar chudechem glan da bes mamar mentem ut mamar da deng be ma erki da bes mamar vadi mentem ut, da dusochong de vadi mentem nget.